Au hi dadi niana ahele supaya au bisa u'a inu ta kerja ba'uk a boema ah ta talalu kereja untuk au sodang a karna au ina amang fe au u'a ini ahele no au akaminak ahele no au nanong no au bisa ahel o au ina amang.